السيارة تتكون من شغلات اساسية اول شي المحرك. ثاني شيء ناقل الحركة. ثالث شيء نظام التعليق الذي يساعد في راحة الركاب وثبات السائق ثالث شيء نظام الفرامل يضمن توقف السيارة بأمان. واخيرا هو هيكل السيارة يحمل الركاب يحميهم ويعطيهم شكلها يعطي المركبة شكلها اللائق.